Ɛwɔ dʋkawʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛfɔkʋ edini ɛwɔdʋ kɛbɔkʋ edini ɔdʋ ɛwɔkʋ ɛfuya awɛ ɔdʋ ɛwɔkʋ ɛtɔ ɛfʋxa itsava ɔdʋ ɛwɔkʋ inye ɔdʋ edisʋɛla ɛbakʋ kɔbewi ɛkʋni amifo kɛbayɛvi ɛkʋni fʋefa kɛbakʋ kɔbaliɛtʋ inye sʋɛbi ɔdʋ kɛbayɔ ku inye ɛfʋyawɛ sʋ ɔdʋ kɛbayɔkʋ ɛfoya awɛ ʋkpɔali alo ɛfulu alo ʋtsʋ waniva batuyɔkʋ ɔdʋ ɛlʋ abakʋtʋ dʋ ivi nʋ ivlezʋ kebesʋwʋ edini kɔba liɛtukɛ abakʋtʋ yɔ ʋkpɔli sʋ yɔ bafa nʋ edinivlɛ ɛbakʋtʋ yɛ inyesʋ yakʋ ɛfʋyawɛ mɛ abʋɛ alɛmʋ ɛkawafa lafa aka ɛbazɛ ɛkʋ ɛwɔwani ɛbayɔ malɛ ɛlʋ ɛlʋ kɛbana ɔlʋ.